सोमवार सप्ताह के प्रथम दिन होई छे सोमवार। के शिवजी के दिन मानल जाई छे ई दिन शिव। जी के पूजा होई छे ई दिन कहे जाय छे। की सोमवार के जरूर जल चढ़ाए के छे।